Utanu ma kalu utae nangka. kalu utanu nangka ma iteye iteye ute sisa inae nangka mau ite sisa ya pea baru ite irisa <hesitation> ite irisa pea laku ite una una niwedu una ina niwedu pea laku iteu paru wae paru ni weidu pea baru iteye ramase niko inaye niwedu me ite ramas ane rairi ria santange <hesitation> pea laku ite tumis ae tetumis apea laku ite una rea elode <hesitation> una rea lode pea laku itee una ilele inaye hihi inaye uninu, inaye bawanu bawang rowo. bawa pute ina sidi <hesitation> laku ite itu timusa pea laku inae ite hiru inae rampa nehe ina jintang, katumbar nehe ria niko lodek me kalue utaye hihi. utaye tolo numa ite goreng tolono ite goreng tolono pea masa <hesitation> baru iteye una ina niwedu ina niwedu pea laku ite una niko inaye sosantang mem ina sosantang pea baru ite hiru ina baru ite siranga. sirange nikoye inae utanu nikome utanu tolo nikome iteu ama pikadu baru te sira ina so santang mela lete. Tapi kalu utaye hutamate mam ute hiye hiau. ute hiye hihi <hesitation> seme ite hiye rabe. rabe yao rabe. rabe niko inau tamate pea baru teu musua. musua pea baru ite cincang ina niko nuwe dumee cincang niko niwe dupea laku teu parua. parua pea laku ite ue ramas sasuke duke ramas niko ina santage me haa ramas pea laku ite tumis ae tumis au pea laku ite hiru nike ina santage ine upea laku te liyaa tapi kalue iyee niko iye tolonme sama laku niko papari me. pri me siu te goreng asiu goreng asiu laku ite yee eua maniko pikanu barite yee sirange ina te santage kalue kacang ijo ma. kalue kacang ijo. kalu kacang ijo ma ite ye hio. ite rabus ni uke ina ite musui ina kacang ijo musua pea baru ite iye rabus. rabus niko ina kacang ijo me ha rabus pea ite loiya. liya pea baru unai inani weidu haa ite una niweidu pea iteu parua laku ite ramas niko inaie niweidu pe nikome au na santage haa ite ramas pea laku ite eu niko ye kacang ijo nehe auwe ye panci me laku iteye. Werina santange yenmehe yiru ina santange maniko panci laku ina daun panda nehe. ina kayu manis nehe inae nasu mete nehe nasu pute ina sida lohansa haa baru ite eua keduke haa ite ua keduke baru imandidie mandidi pea laku ite loiyaa mamasa emam tapi kalu utanu acere ma kue campur. campur ma acere ma niko pake santange misiu me musi ina niwe dusiu ite tumis napea pake inayee ina hihi. ina iyadu <hesitation> niko acara me ina ni iya. ina iya dusiu tapi interai paru kalapa pei ite ramas ina santange pea laku ite tumis pea laku ina ite hiruniko ina. inae santange mehe mute hiru ina santage nehe ite iru ina iyadu nehe laku ite odiau odi. odi. odi, ria nala inaye niko. inae santange me iroti lohansa baru te ihiru inae niko ina utanu me haa tehiru ina itanu pea aku sarta imandidi leina llei dua pea laku ite loiya loi niko utane ma peana.